<hesitation> wa qiqil riij jun awaj che qast qe otzt qana'an wuxu' ust <hesitation> otz rina'iik rixalab' e kirb'an laj rinecesidad o kirb'an necesidad <hesitation> el aaq, <hesitation> xu' chan qast <hesitation> qilan xu' otz qasaqan rixalaab' <hesitation> rimal er k'olb'al che'el k'o wii', waxu' qach'ajtaj, wuxu' xaq chila k'o wii' xaqara' k'o chiran rixalab' rik'o'x qas <hesitation> qas chuj kajcha' chiran re ela' qask'ax nan <hesitation> e qab'an jun qatib'iliil wuxu' qe qalaq'an <hesitation> b'anam chek, kamsiim chek, b'anam chek rib'aniik qas <hesitation> ke' rib'aniik o ke' ritijiik jun jun re riti'ojal jun awaj rii' che ewa' jun aaq.